Asosan besh asosiy soch rangi mavjud. Qora, jigar rang, sariq, kulrang va qizil. Ular orasida o‘zaro ko‘plab ranglar va rang tuslari ham bo‘lishi mumkin